Sanne ndefuuji kuurndi ana ngoodi, minkaa mi waawaa ɗi kaa miɗe yiɗi tawwee mide waawi ɗi. Hannde hannde kaa so neɗɗo soodii disaaje muuɗun tati walla wiide jonkaa meetr tati tan. <hesitation> so a naɓii tayeer maaɗa, waɗante jonkaa-. Min nii modal juuɗe juutɗe ɗun ɓurani kan. jonkaa daande ndee du tawee ana haama seeɗa.